أكيد، لأن الخفة تريح النفس وتخلي الناس تحب وجودك وتكون الأجواء حلوة, وتسوي نوع من التوازن بين الجد والضحك وما تفرط في وحده اكثر من الثانية ومثل ما يقول المثل لاتكن يابسا فتكسر ولاتكن لينا فتعصر.